mani <hesitation> role play educationin katika societia dat atamii, society ten tun without education is nothing dubattani <hesitation> lazima maeden masomon won dansa hamtuah, lazima ilmantin akishin worishia qarqarteh, ijarte, olteh bulchituh, lazima silahan hinjirtu silahan soma, silahan soma kas jirti lazima atin somtin, lazima qarqartin hindargetuu, waatin hinsomin qarqartinte lilla jabdua.